Hoi ang se ang samung kwtal mankha tei ang uansuk kha omo kwtal khe chengna bagwi kaham jora. Abo belai kheno khá torjak phiya ang bo kisa nerve kwrwngjak. Ang o jagano jotono miss khwlaina phiya ang kwtal jaga no naina bagwi borok kwtal bai malaina bagwi tei kwbangma samung no khwlaina bagwi naisingwi tongo. O kamio kwbángma manwi tongo kwtal khe chámung chámung park tei hukumu ni jaga. Nwng aro tongmani de nwng thanhna khlai di. Nwng ano kunui khe sa di romui up khai khe belai kaham wngnai. Ang kha khlaio jotono kaham khe wngnai tongthai bai phiya ang saimankhe omo adjustment wngnai. Wngkhe nwng khoroksa swk kwtal jagao thangna bagwi uansukmani di.